Ana haanika sabi dawaaɗi ɗi fuu eɗi nanndi alahaali ana haani tawee ka ɗi tinndondira. jonkaa dunkee en ɗun ɓee ana cifoo hen sifaaji kuurɗi. Ana jogii aannde muuɗum en. Min e hooran, mi wanaa annduɗo nii fu dawaaɗi faa tawee miɗe waawi sifaade ɗun sanne.